Hitanɗe ujunere e temeeɗe dienaye e debe e joyi, indonesi ɓanti hore mun dun ƴiwse e lamu margal japonnehen. Kamɓe du, ndee huunde ana jeyaa e <hesitation> ñaŋalde issa leydi maɓɓe ndii e ɓettaade. Eɓe njawta yiitumawuuri muuɗun du.